अगर मंय धरती रो सबसे ऊंचो पहाड़ चढ़नो हो, तो पहले मजबूत तैयारी करूं। शारीरिक फिटनेस बढ़ावूं, सही उपकरण जइसे गर्म कपड़ा, ऑक्सीजन सिलेंडर, रस्सी अने आईस पिक साथ राखूं। मौसम रो ध्यान सै निरीक्षण करूं अने सही समय चुनूं। अनुभवी गाइड अने टीम सै सहयोग लूं, ताकि कठिन रास्ता सुरक्षित पार कर सकूं।